Ebyathukalya ebiru binu ekyangasi <hesitation> ekyangasiku byebinemuthulethera namalwere awatulwere anu kundi sahenu wukasangana ebyalya ebyathukalya nibyalya ngebyabasungu so esahenu ngesahenu ahangabuwirahanu ngalwere esyabakahulhamu esya ulcers omwanda. So ebyalya wamabiribya isiwulirya ebyalya ebirindeke ahu obuyingo bukaghana. Kundi ebindi byalya wukawabiri birya iwasangana iwabirilwalha ngomwanda, iwasangana obuyingu ibwabirighana betu wamabya iwunemulya ebyalya ebyosi ibinendeke ebihimbire byanginahimba omubiri. Ebyalya ngameru iwawanginalya ngokwameru, iwawanginalya ngokwasyadodo <hesitation> kale iwawanginalya esyanyinyi esiwene ahu nomubiri aka- anginaghenda ndeke.